غالۍ د کوټې ښکلا، نرمښت او تودوخې لپاره کارېږي. دا د فرش ساتنه هم کوي. د ماشومانو لپاره هم غالۍ نرم چاپېریال برابروي. د غالیو طرحې او رنګونه د فضا ښکلا ډېروي. د کلتوري ارزښت درلودونکې هم ګڼل کېږي.